Nohe ihameza: ékeren ezaa, źasiḃo nazaa. Sóḃuree: émuru ezaa, źaton nazaa, źahie nazaa, egeno ezaa donelaġameteġumooġo níĥuo hinum, źasiḃo nazaa onamete íhioniĥuo hinum, íkeren izaa sonifia tonizimi. Éleer eñatia dobazimbanoo nefia too naz- eñamezim.